Injé éganul sinukuréén sa régmé sijuhé étééy babé noli: ébook, éjangilaan éramba, yo éjangilaa, éjangilaa, ébook, ésiko, éjangilaan éramba, émunduŋo, ésiko usé so sitariya mé. Sa régmé banaab: fubegeer, fubingayu, éfara, éfool, gañoñokéén go ñé go gutooj mé; go go gujuut mé étééy.